Eñóo ii my bolüü’ re fáá’ra my e dsal xa mý ´mo e <hesitation> e e jïï’ xa, la ku my tó jïï’ my tó’ xa ñóo Íi mý tó’, my tó’ tii kuⱥ’, mý tó’ roo, my tó, chino, mý tó’ tⱥⱥ, e jö e xin mý tó’ re fáá’ra jö, jää xa mý jïï kö’ mý jïí’ nɇ, iá jïi’ nɇ, e nɇ e Jïï’ e xa kä je jnáá.